أحب العطلة الأسبوعية تكون مزيج من الراحة والاسترخاء والأنشطة الترفيهية، أقدر أخليها يومين، واحد للراحة والانغماس في الهوايات، واليوم الثاني للتمشية في الطبيعة أو ممارسة الرياضة.